Zaho mi mandritran'izany <hesitation> dimy taona zany an, de tonga de miomagna zaho, tonga defa aa magnano a fangerengeregna ny ra handeha atô zaho. Tsy mipetrapetrapetraka fahatany zany zaho fa miomagna fogna ra atôko akeo